<hesitation> kiti yo kindo yuan chitu yunjan kituña chi este venenoxo kiti yuan kiti xhee yo'o kiti yuan nduu tuka xhinio kiti yoan, ya'a inka maxa inka inka inka ño'o xhi inka pais reniukaka nioti yikuan kuan yachi tujan tita kiti yunjan kiti xhen kiti yikuan kini kuañati kiti tuñati tuti njan taka tuchi lule xuxa'a kue ñuu tuu tuka'a chinuja kuchiti kiti venenoxo inti yikuan kiti xhen kiti yikuan.